Kanjum fu mi sifan mi lara ko fe'e haa wakkati man heɓa tomin lori wakkati man mi viya nda ko waawata fe'a yeeso man nden mi dasa hakkiilo mabɓe masin mi wawan mi tefa ceede be man malla mi wadan ko hilnata be masin